د دنمارک هیواد چې له درییو خواوو څخه په اوبو کې را ایسار هیواد دی، یوازې د جرمني له هیواد سره مځکنۍ پوله لري. په دنمارک هیواد کې خلک ډیر په بایسکلونو تګ او راتګ کوي. د دنمارک خلک ډيره غوښه او ماهي خوري او د دنمارک خلک په خپلو منځونو کې، ډیر کله ټوکې کوي او یو پر بل ملنډې وهي چې په لومړیو کې چې په لومړیو کې شاید نورو خلکو ته دا بې احترامي ښکاره شي.